Tsy maintsy raha hilaina am-pianarana avao moa raha ndesina moa lie ka, ka <hesitation> tsy maintsy, kahie, stylo, gourde, trousse, <hesitation> gomme, crayon, crayon de couleur zay raha ampiasana am-pianarana ley an.